Kan indi rafig bikhaf min rakubaddairaat wa ana bador baqniaʼa, awwal shai bagula le da bagul inta fiddunya di annas assafaro le beddaʼirat le bikanat baʼidaat wa masho jo afe humma bas kan qarantum bennas al ma alsafaro haw ma jo afe da, ma bilagu tinen fil miaʼa kula walla kan ma lailagu wahid.